Iya pada rupae tau mapparellu manengngi riyasengnge teknologi nennia rili- makkuwekuwe a- parellu manenni teknologi nasabaq deq gaga teknologi deq irisseng manengngi inpormasie ki tegai niq sappa pole tega maneng inpormasi e baraq weddingngi irisseng